be pom eche bépon eche abiyie eshe ikemekam éri lepeye pèye ikokoro ko peye be mpom echie oriki peye be mpom echie ó mele bab bab abiyie ó malejie ayie opeyie ko pelebiyie, oma keri emkam oser be pon eche, bipeyie ejie aɦ eri eri lebilep, ebri ekumpny ò marr lebum ó marr lenum leaum ékume a hernumu òseh ekume á heraher òfilebishe, ò mele séshaea ekume ofilebishe ò eriki peye bon bimer borue ɓ pie ò chemun abiyie òriki pele. Enemá abimonu, be-pie abianumu ò erikinkin. biyeyab abi lebibiekure, bebi kure, bérfuro beysharo beyfuro bipule abiy ò eriki-mu. Ò eriki canue kike. bichue abiyie bicucunolébiren erume ahiyie òmele pele be-reneche abinunue ò eriki wurikebile bisare enjie nten á ò pelo abiyie erilebischre. Ò wukibile cancannten. labianunu, ò eriki chuwu le-bom